مُختٔلِف کھٮ۪نَن ہٕنٛدیٚن سوسَن منٛز چھِ شٲمِل: اطالوی: مرینارا، پیسٹو، الفریڈو، اررابیاٹا، بولوگنیس، پُٹانیسکا؛ فرانسیسی: بیچمیل، ہالینڈیز، ویلاؤٹی، بیئرنیز، ایسپیگنول، ڈیمی گلیس۔ ایشیائی: سویا سوس، اویسٹر سوس، تیریاکی، سویٹ مرچی، ہوئسن، مونگ پھلی سوس۔ ہندوستٲنی: ٹِکا مسالہ، بٹر چکن، ناریل کری، روگن جوش تہٕ باقی